Ere kiéra mý töö re íí’ <hesitation> re fïna jö re jmⱥⱥ ra üú, re í’ <hesitation> re dsí’ra mý üü xé’n jöto re tⱥⱥ’ra ‘ñéé mý töó jö, Jó my lɇ köö üú re kiéra kiela’ talyn re kiera e re lɇ re fín la nɇ jö exa ‘ná’ kiä’ gá kö’.